لعبة الأسئلة والأجوبة هي من الألعاب المسلية، وطريقة لعبها إن أول حاجة بنتجمع في دايرة وبعد كده حد من اللي بيلعب بيسأل حد تاني أنت عايز الحقيقة ولا التحدي لو الشخص إختار الحقيقة لازم يجاوب عن السؤال بصراحة ولو إختار التحدي لازم يعمل تحدي أو مهمة اللي بيختارها هو اللي سأل السؤال من البداية أصلا.